Nako ngone wo tatagi luar negeri oko manege kama moi ngoji manege negara malaisya manege ngoji karna waktu manege ngoji tomomotekosi penerbangan waktu manege ngoji to praktek maskapai oka so manege to tagi manege karna ina ao manege manege lo untung bae to praktek nako uwa ta adonuwa manege manege negara malaysia manege.